Este ama ti talakgatukgo takgosnu ama lakgawachan o lakchixkuwin nan nunts- tse ta tamakgtanu este laktsumujan i lakpuskan <hesitation> ka leenkgokan hasta nak crucero, hasta atsa na tachin nak puchiwin takgosnun e na lhawaparakan ema tatakgosnun para xtakukan kan xkiwi kan, <hesitation> taliminacha hasta ants kcrucero i ta chin asta nak atsa nak puchiwin i na lhawaparakan ama esta carrera de bicicleta wanikan <hesitation> tamakgosni taleen <hesitation> asta para nak finka takichaan chiwani y- y pus lakgtsimparakan takitaspitpara taminpara hasta atsanak, <hesitation> puchiwin ti- ti pulh na chinpara i na nunts amatlawaparakane tsamalhi ti taxkgatnakgo tamakgosni xchuchutkan i taminpara i ta tamakgosni para ti kgalhmakgan y pus na nunts ka lakgtsinkan kuenta ka lhawanikan chiwani na ta- tamin xchuchut kan.